Güenu, una estoria afinal es una retahila de epissodius i etapas assinque la fotografía puei servil pa dil decumentandu caúnu d'essus epissodius. Si quieris gastal la fotografía pa cuental una estoria pos enantis, velaí, tienis d'avel díu retratandu ecenas que sonin aparentis pa tú alogu poel desenroal i cuental la estoria. Pos comu si huera una presentación d'essas de Powerpoint, vas passandu las retrataúras comu si hueran diaspositivas.